<noise> ngo da athamen sema kunga ma naluverka. Kunga ma naluverka da da kunga avapek chia da ngia tet save chia. Ngo thacham saungi, ngo tumu na nguaes, ngo pas, ngo tumu nguaes. Kula sa uth tet save chia sunaski. Uthi sunas deing bechia sebangng sa uthi pingnam save sevavet. Unthi pingnam save sevavet uthipas sa utes. Utchi tor sa utet mana tamut